Müh noh müh jo-jo la cain lau ba muoh éh-éh yiah tzá lau muo chin nauh kíe aíh jó tóh shiu ká noh áih jóh ku lain muoh ku lain fu muo kulain taíg shiu laian aíh dó jo taig shiu lain do jo taig shiu nain go tsá táh li buoi tsai tóh li buoi zéh muoh müh zein máh zein mü láh zein mü yoin zein la óh muoh auh bá dóh ñi éh yiá oh lau báh yiáh müh róh paih shíuh kó noh aíg bá muo paih nóh aíh gíe tzáih jo bu-bu zah shiu chaí de no aih gó já leih mü au mäh no ku lain muoh ko oh cháh nóh cóh taig shíu cóh lau au bá ain óho naum paih rain naih join jó íh la aih jo-jo gié óh gíe téh oh íh déh kau muoh fu fu muo ku lain jo-jo cháh íh óho naum íh rain óho naum bá ain óho naum naih oin íh láh aig taig tzaih íh coih gie aíh gie já lá áh la jóh mhuo já la muo-muo áh shiu yiu muoh nóh muoh noh óh kóh taig shiuh tzá tá chai tóh li taí jo óh gie.